jomngu dankali e karas e ñebbe hudohudooje ñaama ɗiɗaɓun woni waɗu grillin tofu e haakoji e albasaaji e kamburmbujo ngaɗa borkunuuje ƴakkira e maaroori tataɓo kañnjun woni...